סקעפאלדס זענען דא צו קענען האלטן מענטשן וואס ארבעטן צו בויען בנינים, אדער מענטשן וואס קומען קוקן די בנינים, אדער אויפרוימען, אדער סיי וועלכע אנדערע מענטש וואס דארפן נוצן <hesitation> סקעפאלדס אנצוקומען צו זיין הויעך. ס'איז- ס'איז זייער סעיף, סאו ס- ס'זייער <hesitation> פארזיכערט סאו ס'קען האלטן מענטשן צו א הויעכע, צו- צו זיין הויעך ווי זיי דארפן אנקומען.